кейде апталап бітпеген істі жылдам бір екі күннің ішінде бітіре алатын қасиетімізді байқадыңыз ба
немесе студент кезімізде семестр бойы түсінбеген кейбір дүниелерді өте қысқа уақытта тез түсініп кететін сәттеріміз де аз болмады
биылғы жылды ерекше бір кітаппен бастадым
он екі апталық жыл кітабы
бұл жеке даму мотивация өмір жайлы толғаныстар қамтылатын қазақша аудиоблог
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің қоғамы
өмір тамаша
бақытты болу бақытты болу ол біздің таңдауымыз біздің таңдауымыз
шоу жүргізушісі талшынды қарсы алыңыздар
осыған дейін бұл кітапты жақын досым өзінің менторынан кеңес ретінде алғанын өміріңді оң жаққа қарай өзгертеді тамаша кітап екендігі туралы баса айтқан болатын
сонымен бірге өткен жылғы тамаша жылдың бәрі жақсы басталып кейін жылдың соңында сәл босаңсып басқа жаққа қарай ауысып кеткендігім тағы бар
мәселенің көбі жылдың ұзақтығына осы айда істемесем келесі айда істеймін деген идеядан пайда болып жатқанын байқадым
жылдың ұзақтығы маған артықшылық берсе де оның ұзақтығы мені баяуырақ қимылдатқандай болды
себебі мен әрқашан алдымда осыншама ай бар деп елестететінмін
ал он екі апталық жыл керісінше қысқа уақыттың ішінде көбірек істеуге мүмкіндік береді
әр он екі аптаны бір жыл ретінде елестетіп аламыз да әр аптаға өзіміздің мақсаттарымызды қоямыз
әрбір он екі аптаға қойылған мақсаттарды ұсақ бөліктерге бөліп алып күнделікті өмірімізде іске асыруға тырысамыз
басты үш идеясы
болашақта көргіңіз келетін нәтижелерді өз өміріміздің болашақ көрінісін ең алдымен жазыңыз
он екі апталық мақсаттарыңызды өзіңіз қалаған бағыттар бойынша анықтаңыз
денсаулығыңыз жұмысыңыз біліміңіз қарым қатынасыңыз отбасыңыз өзіңізге маңызы бар бөліктерге бөлерсіз
мәселен он екі аптадан кейін сатылым деңгейін жиырма бес пайызға арттырамын деп бизнес немесе карьера бойынша жазсаңыз болады
блогыма жиырма бес эпизод жазамын
он километрді қырық бес минутта оңай жүгіретін боламын
бұл спорт немесе денсаулық болуы мүмкін
мақсаттарды анықтап болған соң өзіңіз үшін неліктен осы мақсаттарды орындаймын деген сұраққа жауап беріп көріңіз
себепті анықтау кейін мотивацияңызды жоғалтпауға көмектесетін болады
екінші сол болашаққа сізді қандай істер қадамдар және стратегиялар жақындататынын анықтап жоспарлаңыз
яғни біз осы мақсатқа он екі аптада қалай қол жеткіземіз
ол үшін әр аптада не істеуіміз керек
сондықтан әрбір аптаға не істеу керек екендігіңізді дәл қазір жазып қойғаныңыз абзал
үшінші өзіңізге баға беріңіз
өмірде біз күтпейтін оқиғалар көп
бірақ қайта айналып келіп жоспардың қалай жүріп жатқанын бағалау қажет
он екі апталық мақсатыңызға қаншалықты қозғалып келе жатқаныңызды бағалаңыз
жаңа аптаға жоспар құрыңыз
басты мақсаттарыңызды еске түсіріп соған қарай қозғалып келе жатқаныңызды бағалаңыз
әрине түсінемін әрқашан тоқсан пайыз орындау мүмкін емес
дегенмен де егер де жиырма пайыз болсын алға қарай жүрсеңіз соның өзін белгілеп келесі аптада одан да жақсырақ болуға тырысыңыз
есте болу керек және баса айту керек тұстарыңыз
жұмыс айлар немесе жылдар бойынша емес әр күн сайын әр апта сайын орындалады
өміріміздің белгілі бір бөлігіне арнайы көңіл аудару арқылы бірнеше айдың ішінде жақсы нәтижеге қол жеткізе аламыз
он екі апталық жоспарды жасау үшін неге сұрағына жауап беретін үлкен мақсаттар керек
әйтпесе бір күні ішіңіз пісіп жалығып ойыннан шығып кетуіңіз әбден мүмкін
сондықтан өзіңіз қалайтын шынымен сіз орындағыңыз келетін істерді істеңіз
жазылған жоспар болу керек
бұл жоспарда істелінетін шаралар көрсетіледі
тоқсан пайыз нәтижеге алып келетін он пайызды істі табу керек
жасалынатын істердің жоспары күнделікті компас қызметінде қолданылады нәтижелерді күнделікті өлшеу және таза баға беру
арнайы фокус істің істелінген немесе істелінбегендігіне мән беріледі
он екі апталық жоспарға қайта оралып отыру
аптаның басы мен соңында өзіңіздің қалауыңыз бойынша күннің басы мен аяғында көзге елестетіп отырыңыз
алдынғы сіз қойған мақсаттар не еді
соған қайта айналып келіңіз
кілт шаралар өзіңіз қалаған нәтижелерді тікелей тудыратын негізгі шаралар
сезіміңізге емес берілген серттеріңізге байланысты әрекет етіңіз
он екі апталық мақсаттарыңыздың ішіне нені кіргіздіңіз соны орындаңыз
біраз уақыттан кейін сізге бәрі мәнсіз қызықсыз болып көрінуі мүмкін
сонда да тоқтамаңыз
себебі сіз өзіңіз үшін он екі апталық серт беріп қойдыңыз
осы сәтте өмір сүріңіз
не істеп жатсаңыз да осы сәтте сол сәтте өмір сүріңіз
бір затты істеп отырып екіншісіне ой бөлуді минималдау керек
мақсаттарыңызды кейінге қалдыра бермей өміріңіздің он екі апталық жобасын бастаңыз
ең бастысы нәтижені тудыратын шаралар бүгін қабылданды ма
жоспарлану керек үш уақыттық блок
бірінші стратегиялық үш сағатқа созылатын стратегиялық шешімдер блогы
электрондық почта қоңырау шалулар он екі апталық жоспарға қатысы жоқ басқа да шаралар қосылмайды
бұл уақытта он екі апталық мақсатқа қалай тиімді қол жеткізуге болады және осы аптада қандай тактикалар қабылдаймын деген сұраққа жауап беріңіз
үш сағатты соған арнағандықтан басқа істерге көңіл бөлмеңіз
екінші буффер блогы
бұл отыз алпыс минутқа созылатын электрондық хаттарға жауап беру сияқты істер немесе аз өнімділік алып келетін құны төмен шаралардың жиынтығы
кейде аз құн алып келсе де бізге істеу керек міндетті түрде өз жауапкершілігіміз бар
мұны сол уақытқа жұмсаңыз
үшінші блогыңыз демалыс блогы
жүз пайыз жұмыс істелінбейтін шамамен үш сағатқа созылатын демалыс уақыты
бұл айтылған блоктар алдын ала жоспарлану қажет және өз мақсатына сәйкес қолданылуы керек
мәселен сіз ішіңіз піскеннен қой қазір демалыс блогы деп жариялай салу болмайды
күннің басында белгілеңіз және соған сәйкес еңбек етіңіз
және ең маңызды тұстарының бірі уикли аккаунттинг митингс яғни апталық есеп беру кездесулері
өзіңіздің достарыңыздан немесе сенімді адамдардан максимум үш төрт адамнан тұратын топ құрыңыз
әр жексенбі немесе бейсенбі күні бір біріңізге есеп беріңіз
осы бір апталық уақытыңыз қалай өтті
он екі апталық жоспарыңызға қаншалықты жақын қалдыңыз
қандай кемшілігіңіз қандай артықшылықтарыңыз болды
сол жайында бір біріңізге есеп беріп бір біріңізді қолдаңыздар
тағдыр деген дүлей сынға
жылдық ойланудан қашып он екі апталық ойлау жүйесіне өтіп көріңіз
қысқа уақыт ішінде өзіңізді қамшылап жылдар бойы артқа шегерген тамаша жылды сүру уақыты келді
барлық стереотиптерді алып тастап өміріңіздің он екі апталық жобасын бастап көріңізші
мүмкін өміріңіз өзгерер
сәттілік кездескенше
құлап жатсаң да оу
аялдама аялдама сен
қарайлама қарайлама артыңа
баяу ғана баяу ғана сен баяу ғана ұмтыла бер арманыңа
аялдама аялдама сен